ནག་ཆ་གི་ཆེས་སིན་དི་ཆུ་ལམ་བཀྲ་གའི་གི། ཁ་ཏ་བཀྲ་གའི་སྐྱིད་ཨ་སི་བ་ཆེ་ན་དི། གོ་ཐང་ཕུ་ནག་ཆ་གི་ཆེས་སིན་དི་ཆུ། བཀྲ་གཏི་གི་ལམ་བཀྲ་གའི་ཁུ་གུ། ཁུ་མེཡོ་ཏེ་གི་གབ་ཀླད་ནག་ཆ་གི། ཨོ་དི་ཆེས་སིན་དར་མ་སོ་དི་ཆོ་ལམ། ཕྱ་འདྷོད་གི་མིང་གནམ་གནམ་དུ་མེཡོ་ནེ་གི། ཨོ་དི་ཀྱི་དང་ནག་ཆ་གི་གསི་བྱི་ནན། ཨ་ཀར་བཀྲ་ཏེ་ཏོ་ལི་ནོན་འགྲེ་ཅ་ཅང་དི་ཆུ། དཔེ་དེ་གདྷང་ཀྱི་ནག་ཆ་གི་བོ་ཎ་མི་ན། བར་ཏང་ན་བཀྱིཟི་ཨོ་དི་ལུ་མེ་ཅུང་ཅུང། ལ་ལ་སྐོར་ཅན་ནག་ཆ་གི་ཨོ་དི། ཕྱ་འདྷོད་གི་ས་ཀོས།